Ae ran a tsaqper hotetu hei sa kei bakneem tidaana liopat titei, sa kei bakneem nidona lea. Amuong be ra yon tsu napkom sneel tina nia. Napkom tijin pii amuong be ra. Ara na amuong ber tina nina nani.